Okay. Lauda eri satade, soka soka baia gadaram, filiai. Da iboma baia nohom, oina oi soka taimina. Da ibomai baia dai baiala soka baia gadara. Da baia dai baia la, aibe maemai team. Aibe team iboudai six akara, na hanuai da ibomai ah gadara gadaram, kompatishen. Da soka soka baia gadaram, belaom soka beorem negenai da ibomai baia gwa ah, baita lou baita la time baita ita da. Keken beh aibe first game ah gadaram. Memero beh gabea bea gadara. Beh keken baia gadara baia ore baia lasi negan memero begom, ai bo sapotimaim. Ia, aibe, kekeni baia lou baia la amai ruma gaukara baia kara. Da negaida da helai da memero baia sapotiam, bikos amai team memerodia beh baia sapotidiam. Beh baia sapotidiam, haidia beh time baia itam, sh, aibe baiala baia nanadum. Haidia beh sh, na satade na weekend beh aitala aita helai da, drink drink memero beuram da iboda, tala baita drink drink. Da ibomai baiala baia inuinu memero ida, amai, team mates ida. Baia nohoboum baia inuinum haidia, <noise> aida baiala ruma. Haida ruma tudia beboim dainai. Da memero da ahadibadiam oi boys, aida baia rakam aibe keken beh, maimai gaukara. Ah gaube dia amai ga- amai ruma gaukarada baiala amai ruma gaukara beorem negena, aida gels siboma baia helaim. Baia inuinum, ta begoum ia, tada maina, story. Tabe begoum laube baina helai da, gabei da baina vasi. Diada ahereva momokan oida turam onariam. Ia lasi umbe daka, ta still maragi. Da ibomai helai da drink drink baia inum baia moalem. Haidia beh begoum sh, daitala kone koneai. Kone koneai beh dak aitala filiai baita helai. Beh iboumai da, moale karadia auram baia kara. Ah sinamai tamam beh rumai beh egoum na idia beh. Time beh sea erom ma eloaloam. Ma amai, f- ba- gels. Da loaloa beorem beh time baia erom, baia lou baiala baia mautam. Nexde a satade tama begom ia volleyball <hesitation> stat henu kana. Dia vait- aitala volleyball aita ita. Haida beh begoum ia aibe, aurama baiala outside kade na indo kana. Outside memero dia gada baia itam ia, aibe henu kana beh emai hanua beh bisi dainai da, hanua lalodia anom. Da hanua lalodia volleyball aitam, haida beh eruam beiela netball beie watch haida beh, soka da, hanua lalna gadara toi. Da ai ibomai, aibe soka agadam beh aibe soka gabuna. Haida beh tadimai vavamai egadam volleyball beh, volleyball eitam aibe soka gabudiai. Beorem ma adrai baia ma, vavamai, kakamai ela kimai kim- bemoim- bemaim negenai da ibodai begoum, aitala gwarume aita sell. Da iboumai gwarume baia abidiam, ituri tata da, raka rak inaka da baia raka rakam barracks, kone bada baia lou baia ma gwarume aselim. Baia raka rakam baia story story, iboumai da, unubana alau gwarume ah sell, alou ama, da sinamai tamamai begoum, monidia baia henim rais rais behoim da, baia animu. Gau eore neganai, <hesitation> baia diho alaom, amai gels beh sibomai baia story story. Da adiho alaom ah stori storim. Haidia egoum ia, aibe autim pati. Muiram negena bala aibe asi dibamai pati gaudia beh aibe rumai baia no. Da eturamai kendia haidia beh, beh autim. Aida idia se bea maoromo, onarim beda alou ama negena muimui drinks. Da squad baita naridiam vada iboumai ada healai stori stori aibe movie bawatchim. Haidia beh begoum aibe dala aginim. Idia baia naridiam. Bahelai da kakam hai tadimai veridia ela gaudia da baia naridiam. Beloum bemaim negena, dei bama baia kirim aibe oma. Umbeh daka, mavarudia okara, club iai. Actions'dia bekaram daka, da iboumai ada kiri mase da moale moale. Da ida beh begoum aibe ah- aram baia rakaraka, mase gabuna. Namo. Beh dina ta mase ta evara negena, mui bama unukai aneane. Femli da ahelai heboum negena moalena ma idau. Beh baia moale moalem, tata baita- baia ita henim baia kirim, dagam, good memories akaram. Benom aim- hari beh mai- mai natumaim negan natumai ahmorom dia, aibe guna beh mai mauri beh namo herea. Da geks ah sibomai ahelai da hebou hebou stori stori. Ah, da natumai da, unubana da relationship nama, natumai ma adibadiam umbeh unubana bomaurim. Da natumai da, ibodiai da inibana emaurim.